Ia, <hesitation> tamy zahay tamy za tamy zahay tamy ta lekôly zen̈y, lera koa fa zorine de zekôly, mitondra papie vera zen̈y zahay androkotanay latabla. Latabla bomba àby io zen̈y fôtony maro zen̈y manôratsôratra amy sitilô e mametapetaka raha zen̈y. In̈y zen̈y an̈adiovanay tabla zen̈y izy iny <hesitation> beka zen̈y malamatra tsara i latabla io. Aviô hoan-drô hoan-drô mpandrafitry àby àby io koa zen̈y ma- mampiasa papie vera zen̈y irô androkotan-drô fanaka io beka zen̈y alohan-drô han̈isy verinÿ. Alohany irô hipaindira raha io zen̈y malamatra zen̈y i raha jay.